କୁଣ ଗୋଟୀ ହାର୍ଵ ବିଶର ହାବଂଦୁ ଏବଂଗ ଯହାଁ ଅପନା ମନନ ସୋଧା କିପରୀ ଜୋଡୀ ହୈ ପାଡଚୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାପ ପକଵଚୀ। ତହାଂ ବିଶର ପଚ୍ଚାରଚୀ। ଇତ୍ଥୀ ଭୀ ହାର୍ଵ ଗୋଟୀ ବାଦ୍ଡ୍ଯୋ ଜଂଟ୍ର ଆଟେ। ବାଦ୍ଡ୍ଯୋ ଜଂଟ୍ର କିପରୀ ଆବେ ବଜଜା ଜାଈ ପାଡେ ଏବଂଗ ଇତ୍ଥୀ କିପରୀ ଆବେ ସବ୍ଦଵ ଉତ୍ପର୍ଣ ହୁଏ। ତହାଂ ପ୍ରଶ୍ନାରେ ପଚ୍ଚାରଚୀ। ହାର୍ଵ ମଦ୍ଯା ବିଦେଶରେ ଅଧିକା ଆବେ ବେଵାର କରେଜେ। ଯହାଁ କୋନେ ସୀ ଓର୍କେଶ୍ଟ ଲେରେ ମଦ୍ଯା ବଜଜେ ଜାଏ ଥେ। ଗିମ୍ବ ଜୌନେ କେ ଗାଈଲେ ମଦ୍ଯା ବଜଜେ ଜାଏ ଥେ।